നമ സ്വച്ഛ തേഗു കേലൌ ബഗേത്ത ച്ലേഅനിന്ഗു ഉത്പന്നനു ബലസബ। സാമന്യവദു അയ്നിര്ദു പത്തു പ്രകാരദ ച്ലേഅനിന്ഗ് ഉത്പന്നദു ഇല്ലദു ബോക കഛേരിദു ഉപയോഗിസബ। കേലൌ മുക്യവദ ഉത്പന്നഗലു ദദപന്ദ വശിന്ഗ് ലികുഇദ്, ഫ്ലൂര് ച്ലേഅനേര്, തോഇലേത് ച്ലേഅനേര്, ഗ്ലസ്സ് ച്ലേഅനേര്, ദിശ് വശ്, സോഅപ്, ദേതേര്ഗേന്ത് പോവ്ദേര്, സനിതിജേര്, ഹന്ദ് വശ്, ബോക ഫേന്യ്ല്। ഉന്ദു, ഇല്ലദു സ്വച്ഛ തേഗു ബോക അരോഗ്യനു രക്ശിസൌര മുക്യവഥു।